Ah biby miaina ambanin'ny tany zao, <hesitation> ohatra hoe sahobaka, io sahobaka io zany biby mety atao kabaka raha io, anao kaofa mikotrokotro anaty lavakanazy any anao ndraiky kakeriny e, bakeo koa kankana, kankana koa miaina ambon- ambanin'ny tany sady raha io manatsara tany zay raha io.